أفضل الموسيقى العصرية. لإنها تعكس الطاقة والحياة اليومية. تحب تسمعها، لما تبي تحس بالراحة، أو لما تبغى تزيد طاقتك في اليوم.